Kyenasingire kwenda niiyo entale, kandi nengyendaho habwokuba, bwekumara kugamba omukibiira, ebisoro ebindi byona ne'bitandika giruuka. Kandi ekye'ngyendaho ekindi entaare ensaija habwokuba eine ebyooya omubikya, habwebyooya byayo byonka nebitiniisa ebisoro ebindi kandi bwegenda ekemeera ekakwata ebisoro ebindi, byona ebisoro ne'biba ne'biruka. Ne'genda ne kora eka yayo yonka, entale ziyina nka zikukora eka yaazo obuzikumara. <hesitation> Ekindi ekyondizikwendaho, ziba ne zitambula hamu zoona, then na'bantu nebaba nebazitina.